Tic n'enyodona twërö tïmö më mïö ëthïnö makö kwan na tëk obedo mïö jamï na mïtërë më kwan k'ëthïnö.

An amarö dee öranga rwök ëka tedo yot pïën ka ïn ïyërö yugi kï ïë cë ïönyö ï keno ën ka öcëk ïcëlö ökö onyo ipio apia.

Më acël mërë ëthïnö na pwonyo ëthïnö wadgï rwök mërë kï ï kanica, inwongo nï, pwonyo gïnï bulu, më arïö mërë, inwongo nï ëthïnöna nyutho gïnï anyuth na bër gin na kwan ötïmö ï kom kwögï, wörö tye, winy both enyodogï tye, ënë gin na an akobo ënön.

Yoo na bër rwök më gwökö yugi ï kabedona ënë künyö bur yugi cë yugi ducu etero ïë. Bur yugi myero obed kï kodhi na papath yugi na töp obed ï burgï yugi na ba töp obed path yugi na twërö wanö jö bedo path.

Kite na an myero an agwök kï del koma këdë ï karë më köth ënë nï më acël myero ka köth opwoda kür böngü nön obed ï koma naka koma öthwö myero agöny ökö, më arïö awëk nywakö böngü ka nga na two del kom tye ï kome calö two na nwongere anwonga ï kom del.

An amarö rwatara kï jö na nyen, ëka thon amakö okone ködgï, rwök mërë ka ïcïdhö ï mïtïng, ka ecwodowa ï tic mörö na thïnöthïnö, ngö na nwongo gwarö wi jïï na pol kanya an amakö okone ïë ënön kï lwak. Ëka nwongo yomo cwinya thon rwök.

An atwërö ngeno ka athïn-na kome önwëng pïën nwongo omogere, pïën nwongo gin na ën camö ba römö kome na bër onyo with cëm na ën tye ka camö nwongo alökalöka ba tye ïë pïën ka athïn ba cemo rio kec ëka kec neko nwongo gupu më kome ope ëka nwëng anwënga.

Gin na mïö dhanö nwongo awöna öpïö obedo ngat na wölö na nwongo tye ï ngeti na ba oumo dhoge ëka ërömö jükö ï yodhi më bedo kï cecen both ngat na wölö.

Lwak ökönyo peci ï yore nï, ëgürö jïï ëyübö mïting inwongo ka dhanö obedo epwonyo ekobo bër ka kwan, ekobo adwogi ka kwan ka athïn ökwanö könyö pacö ningö.

Yüb më pwonyere ka jö na döngö ökönyö më röcö kwö ka jö më peci na papath ï yoo më pwonyo lwak kite më gwökërë kï ï two na papath, ï kite më gwökö lïm, ëka kite më tïmö bïacara.

An alwökö cïnga caa kï caa ëk ka agudo gin mörö na rac na leng myero anën nï alwökö cinga ka amotho dhanö myero alwökï ka agudo wi mëja myero alwök cïnga.

An atio kï kwana nï ka mïtïng mörö cëaman öcwödö ï wod inwongo nï gina bër na an akobo ënë nï, enyodo myero oter gïnï ëthïnö ï cukul, kobedi ï caa ni ëyabö cukul na nyen akobo nï ëthïnö myero kür enyodo dök oter ëthïnö ï cukule na boco, pïën cinia dong cwök acwöka kany.

Ka karë më kwan öcakërë inwongo enyodo onyo gurup mörö n'enyodo ongeogï wotho gïnï na nwongo wer gïnï n'ëkobo nï eru ëdwök ëthïnö ökö ï cukul pïën nwongo karë më kwan dong öcakë ökö ka dong ngat na ba ödwökö athïn ëmïö cïk mörö na nwongo mïö ën bedo kï lwörö më dwökö ëthïnö ökö ï cukul.

An acemo kidek nïnö acël. Acamö cem më kodiko, acamö cem më dyere ceng ëka acamö cem më kothyeno. Ï kin cem ni tye gï amadha gïnï na arömö madhö calö pii, köngö, ëka fruits.

Ëtëla më dini pwonyo jö köp k'Obanga, pwonyo jö kite më kwö na bër, pwonyo jö pwony më cwiny.

Ka tic mörö ba ödïa gin na an amarö tïmö ënë më acël aelo baibul akwanö ka atyeko kwanö baibulna acakö yabö radio acakö winyo wer më pakö Obanga ën gin na an amarö tïmö ënön ka tic ba ödïa.

An amarö cïdhö ï kanica caa na nwongo tic mörö ba ödïa, pwonyo wer, ngwëc më ryëryëö ler, ëka lïmö nyikoneina.

Ëthïnö römö nwongo two cadö kinge tuko kanya ba leng pïën gïn yaa gïnï cilo nön cë karë nökënë bino ëcakö cem na ba nwongo ëlwökö cïng jö onyo kom jö na leng.

Yüb na papath më cukule yübö kabedowa ï yore nï ka ëgürë pwonyo n'ëmïö kï cukule konyo jö më kin pacö, tuko n'ëthïnö nyutho pwonyo jïï.

Gina an amarö tïmö ï thum ka cabït obedo më acël cïdhö ï lëga, ëka bedo nënö yüb n'onwongo ayübö pï cabït ka othum na bër.

Cukul na tye gïnï ï kabedo na mïö cwak na röm both ëthïn anyira ka awope nï epwonyo jö ni kanya acël naka awope mene ëmïögï thama më kwan anyim, anyira thon yam pod ekobo nï awope këkën ënë myero ökwan ëntö ï caa ni anyira thon dong kwanö ömïö öcükö cwiny ëthïnö ni kïbëc ï kwan.

Athïn römö nwongo two önwëng pyër ka ba cemo na bër onyo ka ba ëmïö möc cem na bër.

Koth cem na bër na myero ëcwö öcam më könyö cwö na lübërë kï köp më nywöl ënë, cem na mïö jö gupu, ëk ka ëcwö öcamö nwongo kome tëk nwongo römö cobo miti ka dhakö mërë na bër.